Fitiavan̈a zen̈y ahaizan̈a olo jiàby izy io, toetra raiky ten̈a mampiavaka olo jiàby ifandraisan̈a amy olo araiky. <hesitation> Karàha io zen̈y man̈amarika olo araiky oe karakôry ma toetran̈any. Hatsainakà vônaloan̈y aminany io, olo aroe karàha man̈angy ndraiky lehilahy mpifankatia.